De que ät ispäkpapä't, este karru'ista'p ee nye'ijtyaju sone parte, nta tumko parte nyä'ijtyaju, ja'ku wijtyaju nyä'ijtyaju este llant, nyä'ijtyaju frno, nyä'ijtyaju voooolante, nyä'ijtyaju tumä palanca nyäyipä' cambio de velocidd, nyä'ijtyaju espjo ja'ku yänhpäää yänhpäää nkenu ukamäk tiyä nä minu u tiyä ijtu, este nyä'ijtyaju nyäyipä' parabrisa, nyä'ijtyaju cofre je wä'npamä je myotor ja'ku jana muju, nyä'ijtyaju motooor, nyä'ijtyaju n tumä yänhpä bola 'yukamäk nyäyipä' diferencialll, y jejtzye nyä'ijtyaju, este ijtu nyä'ijtyaju o sea myumukäsi nyä'ijtyaju carburador ja'ku jenä kätäjku nguiasolina, gasolina ji'knhtumä wijtyajpa, janu'sy nyä'ijtyaj yänhpä karru' janu'sy nyäijtyaju parte yänhpä jutzä ja'ku wijtyaju, por que ka ijna ja nyä'ijtyajä mumu je parteta'p nta'ijna muspa wijtyajä, pero como jejtzye yanhpä jejtzye tzyäjkyajpa pue, janu'sy tzyäjkyajpa yänhpä titya'mji'knhtumä, jejtzye wijtyajpa pero sobre todo yänhpä manhpamä je chofer ijtu pyo'kstäk, juwä po'kspamä ja'ku jenä musu yänhpä musu nyäwitä je kyarru.